طبعا أكيد إنه الناس يشاركوا لازمن يشاركوا باإنتخابات، منشان بلدهم منشان الديمقراطية بيحكوا ايش يبون وايش ما يبون، التصويت بالإنتخابات شغلة قومية لازم لتادى واجبك تجاه ال تجاه بلدك وتجاة الوطن عموما.